So un inni kalimaawa Anger ko wiyeete " mettol bernde" sa'i ko minyo am maayi waraata dow hore am, min bowi sanne, min nyamda min baalda, min looto, min njaaha janngirde.